Tsakitsaky masin̈y izen̈y bôka ten̈a tiko par rapôro amy tsakitsaky mamy fôtony maro Karazan̈a izen̈y reo tsakitsaky masin̈̈a àby io. Avy eo izen̈y tsy mampa epaka za ko izen̈y mihin̈ana izy na elalela izen̈y za mihin̈a eo na mihin̈ana maro koa tsy empaka feky izen̈y za.